Injúŋa undimáaninjá ací bëënkuf, bëkob, bëënjánt bëënjeej umpúum káanţúdël. Uncíiyun undimáaninjá bëënjánt, búunkuk, bëënkuf, bëëlant ací bëënjúŋinjá bëënjúŋ ţí undíimáanjá. <hesitation> manjá káapeem pëëntúkar bëënjánt, bëënjánt binjooŋ káapeem pëëntúkar dí bëënjúŋ bëëmëënţun.